क्रासीम स्वीटनर का उपयोग चीनी के विकल्प प्रदान करत है। खासकर उन लोगन के लिए जो कैलोरी और शुगर के कम करन चाहत हैं। जैसे इसके काफी सारे फायदे और नुकसान भी होत हैं जैसे फायदा हो गयो कैलोरी कम करत है। शुगर ब्लड शुगर पर नियंत्रण बनाय राखत है दांतों के सुरक्षित करत है। लचीला पन लावत है और इसके नुकसान होत हैं। स्वास्थ पर संभावित प्रभाव <hesitation> परात है। <hesitation> ब्लड शुगर नियंत्रण पर नहीं रहत आय। मनोवैज्ञानिक प्रभाव परात है, आदत बना देत है और बाकी काफी सारे इसके फायदा नुकसान होत हैं।